Ta amevalo kavereho omundu anyala okwivalira munjira indayi hundi anyala okhwitsa nakhuvoliratsa kholori kholori nimumevalo kenaka esie ndalola endi nanwa mevalo kalia kukhu wanje yanjethesia mbu novola nende avandu ovole navo munjira indayi khandi winjisie avandu shichira niwinjisia avandu khandi olava omundu omulayi elia khaviri otsitsanga havundu wo mundu akhwenyire mbu otsie nakhulanga hamba wetsekho hano hukhonyekho eshileve shino onyala okhumukhonyakhu mawaitha shichira onyala okhumbolera lino nende lino <hesitation> ah nelilayi ta lino nende lino kholo ori shichira okhulondokhana nende mum mumaparo kembetsanga nembare khandi onyala okhumukhonyakho kata eshindu shichira onyala okhukhonyakho muwashio eshindu anyala okhuvolera eshindu nomukhonyakho nenomukhonyakho khandi olavolirakhu mundu mbu ndakhonya leveyo ta ovetsanga nonula tsikhavi tsitsio heresia omundu omundu mwenoyo omwene nakhwitsomie navolekho <hesitation> ndatsia wa agnesi yambesiakhu ehileve omwene akhwitsomie endio. Nesie lichembe nilio lichiranga. Esie <hesitation> namenya hango wanje ha shichira kukhu wanje yanjethesia lichembe okhulima okhuraka tsifwa shendambakhu eshindu ta kata amatuma erakanga shendambanga ta okhutamba khwenyala okhutamba onyala okhutamba kata ling'ondo lakini ling'ondo lienelo olatsia okusiekho eshileve shino wakhakusiakhu eshileve shino nonyolakho ling'ondo lienelo notsia notsiatso orio nekhandi hango wanjaha avandu kenyakha winjisie avandu ovolire omundu yinjira ikhala omundu niyakhekhala nomuhakho shova noli nasho kata noteshirekhu eshindu shino hakhu owashio akhwitsomiekho <hesitation> nova wokhukananga mbu <hesitation> kata nani yesi wayanjonyie mbu kata neyetsa yetsanga tsa mbu mbesiakhu eshileve mbesiakhu eshileve tawe hakho owasho khandi inyangi yindi khandi yesi nanyole nakhuhekho novola mbu nokane owasho ndio novulayi ta khandi eshindu shino shinyala okhurulira kata mumwitsukhulu huo ovuhani vuno oundi aliho vunyala okhulira kata kata mum mumwana uwivule ove nende ovuhani ohesiekho owashio shokhulia owesiekho eshindu ovole navashio munjira indayi khandi owashio huno nehe khandi nakhwitsira akinesi kaverenje kari ohulirisie. Omanye mbu akhu akhuvolera shina ohulirisiakhu khandi likhuva liowashio akhuvolera nenawe novola mbu iwe ovetsenje wenyene wakhuvolira wokhwivalira owashio ta khandi eyame owashio akhole shina akhwivalirekho likhuva shichira likhuva shonyola okhumanya kosi ta amakhuwa mpaka omundu akhole shina akhwivalirekhu kata nova nochendanga elwanyi owashio nakhurevakhu eshindu muvolera ta khumboleretsa ovulayi vwene tawe washanje embulire elikhuwa lino nditsa okhutsia okhulihuliramo khandi likhuwa nditsa okhuli okhulihengakhumo shichira humbolera lakini likhuwa lino shilinjamisie ta lakini ndenyanga enthie ndakhuchiva shichira novolanga ndakhuchiva kalolekhanga mbu ovetsanga <hesitation> okanire likhuva elo shichira shiwenyere likhuva elo ta likhuva elo likhuyanzisie tawe ovetsanga okholire shina okanire nombolerangatsa munjira indayi likhuva elio livere lilayi nekholivere livi nomwene omanyiretsa mwoyo ne eshivala khandi nolimwo ohenganga kowasho akholanga tawe rumishira amakhuwa koko omwene orumishire tsinjira tsitsio omwene omanye ekholanga eshileve ekholanga eshileve ndikhale mungo mwanje muno ndikhalanga endi ndikhalanga endi nomwene wikondrola shichira wikondrola omwene. Novo omundu omulayi shichira omwene nuwikondrola omundu uyu alolatsa <hesitation> aknesi huno lero yekhala munjira shi hango huwe yaha kata noviraho shakhulolanga ta yekhalatsa munthu nomwene wikondrolanga munthu omo omwene niwikondrola munthu omu nomwene nomanyire shinga luwikondrolanga shichira omundu mulala aletsanga alakhuvolera kovuvehi nokovuvehi kanaka khandi ketsa okhusinyisiatsa nekhandi olamumbolera ko witsirenje okhumbolera kovuveyi nishindenyanga ovuveyi taken nakenako niko kakhurerenje iwanje ino shindenyire akenaka ta shichira shindenyanga wetsa humbolira amakhuwa amalayi akanjamisia keroho yanje inyala okhuva niinjamisia kohunjamisia nembola omwana wanje huno hunjamisie amakhuwa amalayi muroho yiyo nende shichira ovetsanga nende imani lano wakhavola <hesitation> owashanje wetsire lakha endolekho lakha endolekho keyetserekho nako naundi witsire namakhuwa kalali amalayi ta namakhuwa kali amalayi tawe omwene niwe uke ukenyire shichira nambolera washanje nawe witsire namakhuwa amavi muana nokhetsire namakhuva kalena akenako esie tsimbemba shindenyanga ta tsimbemba tsio okalusietha ingo huo esie tsimbemba ndarulamo khale. Khandi nuwitsire munthu mwanje muno khuvetsa furii khwikhale khulie shinga lwakhuparanga lakini tsimbemba tsitsio etso kalusiatsa ingo huo nani esie olanderakho tsimbemba ta shichira tsimbemba nasie ndenyere shina tsimbemba mbo oyo wakhavola mbo oyo wakhavola nomwenoyo navolanga murulire khulishi khumurulakhu khunimuchaka mbu leve yambolerenje ari mbu leve yambolerenje ari esie akenaka shendimu ta eiwe tsiatsa nende amakhuwa koko aka ingo huo esiatsa esie endi nende imani yanje nende omundu wayambolera ovetsa nende imani munthu mumwo omo molinde avana vovo munjira indayi movolenje nende avashio munjira indayi nindio lokula orio muno okhumbulirisia.